<hesitation> or lëꞌ minn c̲h̲ow biaꞌl, biaꞌl nixnë guꞌn xneꞌma nak ic̲h̲ë biaꞌl kuch, biaꞌl ngon, biꞌltsa ba tasaj c̲h̲ow minn derepente nap lëꞌ minn xiu me lëꞌ a nixnë xien lëd minn, xbabyan lëd minn o or lëꞌ minn c̲h̲ow x̱ich sdzib gedz según xkuꞌn nak xchen minn sdzib gedz ña minn lo minn.